<noise> Raha andeha hivahigny any fran- any Frantsa iaho anatign'ny herinandro ame amy maha mpizaha tagny anah <noise> de raha hoentiko anaty valiziko aloha voalohagny da gny lambako, mitondra patalohy iaho, mitondra akanjo anatiny, mitondra akanjo ba, da ny telefogniko sy adino, da mitondra appareil photo angalako sary amy tour eiffely <noise> da ny karta bankaira. <noise>